<hesitation> Ekyikapa erihiramu esyanjimba iwasithekamu ndeke, ngabughe indi wamabya ighuli eka waghu esyanjimba iwabirisyoya wamabirisigoma wamabirisi erisigoma, ghukatsuka erilulinga ndeke olhukyimba. Ghukatsuka eri- erilhugoma kutse wamaghana erilhugoma, ghukalhuhira omwakyikapa ndeke ilhwalhambyamu nuku iwasyalhwihamu ghukalhwambalha isiwangabugha ghuthi ghughende ghulhugome kwitsi ghulhwoghaye. Ngabughe indi wamabya ngesyanjimba ighuwithe esyanjimba ngesyambali esiri ngasyesyu. Neryo embali eyaghukisyambalha ngomunja yeyikabya eyighulhu, omwakyikapa kweyighulhu, kwihi esati yeyikabya okwakyikapa kweyighulhu. Nuku erisagha eriringa esindi esiri akabunu waminya ghuthi eyi yangindisambalha omunja kyiro kyamukagha. Yibye eyighulhu okwakyikapa iyinalingire ndeke. Ghukabya ghukaghunza ghukalhwa wabiryambalhayu, wanginahirayu ngomwabafu nayu iyabya iyikindyoghibwa. Neyikasubkaku nayu iwihayu omwakyikapa ekyiro ekyikasubukaku nayu iwambalhayu esyamasighalha ekabunu esyosi isyabya isinendeke. Sibugha indi sikendiyifunyafunya kwitsi eriyiringa, <hesitation> kubiri bithya.